komiði sæl haustið er líflegur tími í leikhúsum landsins og kannski ekki síst þegar óperan er sett á þeirra fjalir eitt þekktasta verk Mozart á því sviði brúðkaup

nú í leikstjórn John í Þjóðleikhúsinu með Helga Jónssyni velkominn takk fyrir íslenska óperan færir sig þarna um set úr Hörpu yfir í Þjóðleikhúsið og setur upp þetta vinsæla verk sem fjallar í grófum dráttum um verðandi hjónin Fígaró og

og vinda ofan af með klækjabrögðum

Íslendingum vel kunn enda eins og segir sett upp í þriðja sinn ef við tökum fyrst kjarnann hvernig fannst þér

heildina litið til takast í þetta sinn sko fyrir það fyrsta finnst mér áhugavert að upplifa sig í fyrsta skipti óperunnar sem hefur átt sitt heimili í Hörpunni undanfarin misseri og ár og einhvern veginn

þannig að allar leikmyndir eru svolítið

Þjóðleikhúsið hefur upp á að bjóða fyrir akkúrat þetta stykki stutt sagt takast mjög vel upp ég var mjög ánægður með þessa sýningu hún er full af lífi og fjöri þrátt fyrir að vera gamanópera þá hefur hún

undirtón talar svolítið inn í sinn samtíma í raun og veru klekkja á yfirvaldinu sjálfur Napóleon Bonaparte á að hafa sagt þetta verk þjófstart á frönsku byltingunni þjófstart þess sem koma skyldi einmitt ef við tölum um frammistöðu

og aðrir svona reynslumeiri hverjir fannst þér standa sig best sko fyrir það fyrsta fannst mér

hópsins sönghópinn þetta var sterk frammistaða allra en jú það voru þarna nokkrir söngvarar sem eru að stíga sín fyrstu skref í það minnsta hjá íslensku óperunni

skref hjá óperunni mjög reyndir söngvarar mér fannst sem Eyrún Unnarsdóttir túlkaði mér fannst hún virkilega sannfærandi persónu bæði í leik og söng Andri Björn Róbertsson söng

hann hefur mikinn myndugleika á sviði hávaxinn fagnaðarefni að fá hann að syngja í óperuna þetta verður örugglega ekki hans síðasta hlutverk hjá óperunni en svo voru þarna reynsluboltar Þóra Einarsdóttir söng Súsönnu og ég heyrði í útvarpsþætti að þetta er það hlutverk sem er það lengsta og tekur fram úr stóru hlutverkum

já það mæðir mikið á henni já hún er á sviðinu nær allan tímann fannst Þóra Einarsdóttir sem túlkaði gera þetta virkilega virkilega vel

hennar von og vísa maður veit alltaf að maður fær mjög hátt level frá henni svo ég sletti greifinn var sunginn að þessu sinni

hlutverki andrey var mjög flottur hafði mikinn myndugleik til að bera bæði í í persónusköpun hann bæði sameinaði þetta ráðaleysi og myndugleika

hann virkilega flottur það verður gaman að sjá Odd takast á við þetta minni hlutverkum er Davíð Ólafsson sem

sérstaklega

sterkur hópur að þínu mati ef við beinum sjónum

svo small þetta allt hljómsveitin var frábær mér fannst Bjarni velja

tempó þar sem allt var hratt og hvað hann gaf sér tíma þegar hann vildi taka tíma en svo var líka sprett úr spori þegar átti við ég var virkilega sáttur

frábær

aðeins að minnast á þýðinguna þetta er þýðing Karls Jóhanns Bjarnasonar og gegnir svolítið miklu hlutverki flestir áhorfendur þurfa að notast við þýðinguna til að átta sig á framvindu og aðalatriðum

það truflaði mig ekkert í henni leikmynd og leiksvið búningar og annað slíkt

þetta er þetta er frekar hefðbundin uppfærsla

búningar gervi og svið ekki verið að búa til neitt nýtt heldur er sótt í

sett upp á og samin á og ekkert í gangi þess teymis sem að þessu kemur gekk algjörlega upp þannig að virkilega ánægjuleg kvöldstund finnst mér þetta var fínasta samantekt í lokin ég þakka þér fyrir þessa yfirferð Helgi við í menningunni

sjáumst annað kvöld